Karazane legioma: misy e taboara, da misy e karaoty, da pomme de terra, misy gne poireau, gne broccoli, gne laisoa, misy gne chou fleura, kôkômbra reny, da misy avao koa gne persila.